Yaiyoi chaik icheng sapuryet inyoindema, iiranchi chego korok yeyakut cheko iinde peek korook inde machanik. Akiirib akoi kochumukon inde sukaruk, korook ichukchukan korook inde kibiriket kootestai oee chaik ak family neng'ung.